De je ki'mtäk mespatä ja'ku ki'mu mäjmä täk'käsi, hay vece wäntzäkpatä äjtyä ntäk, hay vece ki'mpatä kukyasi ja'kutyät ntujku katzu, ja'kutyät ntujku limonh, e ki'mpatät tamarindo käsi kyukyasi ja'kutyä ntujku tamarindo, ntukpatät este, tambien ki'mpatät mäjmä kukyäsytya'p ja'ku ijtu avece apit pasok ja'kutyä ntujku, jet'kyäs jet'kyotatät mespa escalera ja'kutyä musu este ntzäkä äjtyä ntitya'p de cualquier cosa de yoskupä.